Aa uyaʒɔ nawi ilevleku ani ee abʋɛ eebi. Bua ɛvuaa ilevlekuani ɔkaɣa niidu, fudumɛ kskaɣa niidu, fuaduɛlɛ tuu uyaʒɔnu ukasubɔɔ ayanuva. Ayanuva ayɔɔ ɔduɛlʋ ka nutina ayaʒɔwu nu nukufa tsikɔsu awulevle nu ɛkʋani mɛ. Buaɣa ɣ beliaa, awulevlenii asɛnayili la. Mua emie la uyamunu ɛkuani ɔyaɣa nidu, mu ilevlekuani la ee adaludʒa la tsikatɛnu, du ujwidu, ɛɛayanuva ayɔɔ ɔduɛlu ka nutie la, mɛilevlekuani aluanatsi ayɔɔ tɛkuamɛ. Bua adalu dʒala aselɛ aluatsi kekele nemie nemie kukamu. Muaya kpavita nia anekele kunamu; buaa alubʋba akaʒɛvi uwɔ nayili fuadu ayanuva ayɔ duɛlukaɛ nutie. Aa aɔɛɛ ɔlusiala nayisu. Alɛdini nabʋɛ nafa alɛdini naabʋɛ nafa. Bua alɛdini nu tatɛkuani ɔnitsidu la, la gakeo ɛkuani ɔnana ɔnatsiabʋɛ. Buaa ayanuva ayinetse biaa ayaʒɔwu nu kubatsiʒ fua nu tatɛ kuɛ ayinetse mɛ. Mɛ & uumuɛsɛ wuaʒɔ nutɛsɛliɛvʋ. Abʋo mabʋɛ kalɛdini la. Maalɛdinii ana tsaafuayi nidu la, mataaʒɔ nu tatɛfuɛ naatsi bʋɛ kamata. Bua makutu ʒɔɛvʋ numua <hesitation> abʋɛ alo ebi ɔtatala ɔlusialu nuu ayii ɛfusɛ. <hesitation> dɔŋk ayebiesu nuu awilev lekuani nua ɛkuwani ɔtsikasɛɛ. Ɛ ɔnatsiasɛ mualɛ tuu alɛbeli. Ayili lanuu alububa bi anyɣ nune, aka ɛkuani bi ɔnatsiaasɛ mualɛ tasɛ ɔkasɛ beli <hesitation> dɔŋkaa <hesitation> awilevle kuani la abʋɛ nɛfuɛdini. Alɛdini naabʋɛ nafa. Mɛɛ o umualɛ wuaʒɔ nu tatɛdiɛ ta. Ɔlusialu nayuneo.